Kopër, hitha, biber i kuq, karafil, origano, xhenxhefil, cimet, borzillok, ruzmarinë, trumz, kryp, biber i zi, turmerik, magdanoz, gjethe dafine.